啊，我每次在戏场看戏啊也是去看那个穷戏咯，没就周星驰做的，刘德华的，啊，警察的啦，抓贼啦，还有很多，很多啦。嘞我每次都是去，跟朋友去，去朋友家看，没就在自己家看。较多是在自己家看，啊，因为你讲去戏场，很少要去啦，自己一个人，没，不去pun, 较多是跟朋友在那家看，就是这样尔咯。

咱们在学堂啊，要听先生的话。啊，完，别跟先生顶嘴，完要好好，跟学生排排啊，好好作伙，别，别讲会相吵每样。

um 去他们的公园哪里玩耍，流汗咯，运动咯，um 直直去玩耍咯，去那里去玩耍咯，了他也好玩。了大家有欢喜。

um 我头一次买电话是买 [um]samsung note three,[um] 刚出时间我买的，买来是新买的时间是三千多啊，买到后位嘞，哪会知越来越便，当今电话越来越便。我这是我用了最过一次的一个电话啦，我买最贵的电话是 samsung note three 咯。

吃有营养那个东西 um 啊，肉啦，鸡肉啦，啊，水果这样，每个会全部吃，啊，牛，牛肉，啊，芒果啦，全部能够吃健康的。

其实我对未来的希望也没什么希望啦，是讲 um um 能够 um 好好过日子咯，赚一点钱，能够，能够赚多少就花多少咯。哒那家家庭平平安安全部咯。就是这样 nia 咯。也没什么多，多好多坏啦，会过就好啦。

天顶的云 um 还有什么讲有蓝色的，还有黑色的，啊，有的看去好像有，有，呃，风浪这样， 它会自看有 花啦，每样这样。啊，还有白色的咯。

呃，我们头次的历史是怎样讲 um。会啦，你 pun 是会跟我们讲我们阿嫲咯，阿公啦，完，我们的阿公的阿公，呃啊老夫啦。啊完，我们的谁人谁人跟我们讲咯。嘞我们就听尔咯。听尔 tapi 也没也没也没特地去认什么么啦，就是这样尔咯。

今天的天气啊，天气都差不多啦，tapi 看一下有落雨没 um？好像有落雨一点啦，一点落雨啦。是讲 um 天气是要好是没讲很好啦。啊，一点落雨。

啊，我一个手机，第一次 um 我儿买一个给我。是， 诗巫的，啊，完，手机 um 能够用打电话给人。啊，陪聊。完，呃，有紧张的事情也能够打电话，第一次我拿啊，很欢喜。

um 我希望讲我们住的位嘞，有，有游泳池啦，蓝球场啦，打 badminton 啦，um 公园啦，给我们走走，下午时能够去走走咯，运动运动 suka 咯，就是这样 nia 咯。

哦，蓝色 um 海水也是蓝色。了我也 su 我也 suka[um] 蓝色的衣物。um 了蓝色家里后我也拿来彩蓝的。我 suka 蓝那个色。

我们兴化人更多的时候说老人老了，儿子的妻子照顾老人。更多的时候是这样的。自己的儿子女儿也有。更多的时候是儿子的妻子媳妇照顾

[um]科技方面你说要改善我们的生活品质，我也不知[um]有什么我们用什么咯,我们是最近科技的进步我们也不知要怎么说,如果有interesting的我们能够用就用咯。有的看了酱久我都不会用，所以说还是电话讲电话比较厉害啦。电话啦电脑啦[um]电脑啊电脑给我们较对外面的世界较了解一点咯。

哦，我还东西全部用现金，我没用那些卡。啊，我因为不会用，我用我现金较易，啊，手机我也不晓还，啊，全部都是用我现金还啦。较易啦。老人用这样的现金去还较好啦。啊，手机老人不晓用。

嗯，在我们兴华人是他自得，是讲较老的老一辈的老人会跟年轻儿讲，你们年轻儿不可做这样的，嘞做那样的，啊做人要这样这样，对老人也得孝敬呐。对你们母亲要孝敬。老人家较多就是这样尔咯。

um 我们那个 passport 是蓝色的，完，啊，这个 passport 哈，um 还两百块，完那是五年的，完我们能够去外国玩耍。啊，很多啦，新加坡啦，文莱啦，啊，还有其他那个啦。

想我最大怎样，怎样倒脚手妇女赚钱，这样我就不晓咯。啊，因为我自己都不晓嘞，啊，我做生意咯，做一点生意咯，啊，做生意啦，较多也是做，做一点生意，开店做生意，开什么啊，这样咯。

你讲运动，你讲团队运动是讲是团结嘛。运动个人是讲自己的是讲，自己的成就咯，um 自己讲这就扛有扛没都自己的事情。是讲团队，你就要配合团队咯，不是讲你自己一个人咯。

我在家那里 um 我 suka 有卖鱼 um，也有卖菜，有卖肉 um 了还有水，kuih, 每样那那。我 suka 这样 um 有，有好买，咱也较容易，这样去 um，了还有 um 每个在那吃 kopi 每样欢喜咯。

我本身是 suka 蓝色，蓝色跟，蓝色跟青色，了白，白是每个 pun 会 suka 咯，就是这样，um 有的我较美较鲜艳，我 pun suka. 其实是什么色 pun 会 suka 啦

我们国家这里很多啊 cancer 癌症啦 um，了还有肺朥，肺朥咯，um 了还有百日咳咯，um 还有 um 人每个就 了健康就不好咯。

你讲孩儿读书考册，他们的题目你 pun 是，也不能讲过头，孩儿就给孩儿的考法咯，嘞不跟人讲考较过头深的孩儿也不明白。他也不知讲要怎样去，去考咯。弄到等下考不到。放较，较，较 um 普通，大众化了嘛。

我嘞曾种出植物就是胡椒，胡椒，胡椒的树，tapi 种是种到，种不起啦，完你讲，收成啊，收成就 pun 是胡椒，啊收成几批几批这样生出咯。

在我们国家 um，有的人贫穷就去药房那里免钱咯，一块咯，um 要在哪边排队等咯，了要去看私人的，um 那就要几百块了，这阵看医生 um 啊起价了，每个人有时就去药房哪里咯排队咯，那就，那就一块咯。

um 在哪旅游地点，没一定啦，asal 我们有玩耍，asal 跟谁人，要看谁人去咯，是讲自己去是较，较困，跟自己不 suka 的人去就甭，甭欢喜咯，跟自己 suka 的可以去那里 pun 是可以咯，地点啊，地点当然是古晋啊，出国，出外头啊，这样的

我的生日 um 我的儿跟我做。um 了这样请人每个来买 cake 咯，买那那的 cake 每样咯，um 了朋友每个来庆祝一下 um，欢喜一下，每年都他会买跟我们做，就这样啦，做那年轻人欢喜咯。

um 名人跟演员就是刘德华咯，张学友咯，郭富城咯，um 几个了了出名的成龙咯，王金宝咯，李志城，周于虎，我了了都 suka 咯 um

公会，不啦，我不知，这这呐传统舞蹈，音乐，music 都差不多大众化嘞，什么 um 都有，啊摇滚呐，啊跳舞就现代舞那些。

头次读书时间，我最 suka 的科目是什么？道德 um 华语咯。华语，了，因为我唐人嘛，怎样嘛是较 suka 华语跟道德，考书，um 较多唐人，唐人，华语就对了。

da lo a, da gan guo yon tiu le yiu be la, ko lie la, hong lie la, a jin nei han, a ho na lo a bo khie da lo, ka ging liu bo ho zu hong hen e, wu si gong si ho au nei au nei yi long liu an na. ho dua wu, wu ho dua a wu, dui dai ge jin ho.

呃，头次年轻时间嘞，我有曾给人送货，啊，给人送货那时，跟罗厘去送货，有时做到较困苦啦，不也讲困苦啦，是讲它较，较困苦是讲，得扛货，扛到二楼三楼，较，较吃力尔咯。

今天的天气天，天气 um 啊早上 um 一点雨滴，um 了后日中午以后太阳出了，等午后晚里 um 它都不知下雨，它也不一定的，当今那个天气哦，全部都别样那个。

um 我会在家内 radio 开大大声，um 开大大声摇头歌，这呐的摇滚音乐，那角开着自己一个人一直躺，躺着慢慢听。又听了又放松自己，健康，健康来讲，不想我们是讲 um 别随便吃东西咯。

um 这次天气哦，若讲直直下雨咱也厌，um 太阳也不能嗮。um 若不太阳太大，um 咱又太热，热去也麻烦。um 了，有时 um 下雨天要去哪里也不方便，怎会这样冷冷一下了嗮啊每样这样。

你讲要创业，在啊，在我们砂朥越古晋你讲要创业，讲困苦也不困苦，讲易也不易，pun 是看自己的能力到哪里咯，很多人创业了较多是有做 taukei，也有 kalau 这阵，跟人做工也有，不一定，这是看个人。

um 第一次去出海，还是跟跟我们去抓鱼。出海抓鱼，头一次出就是遇到什么，遇到风烟三角高，怕到还没呀，我们兴华人叫嘞怕都缩去，那我第一次出海，有真是怕，怕到手都抱紧放都【不敢】放。这是我第一次出海经验。是讲所以讲出海抓鱼的人是真正困苦，危险，赚也没赚多。啊，每天都闲闲就遇到风烟。

在我们的 kampung 哒较多是看到狗，狗跟猫，最多狗跟猫咯，um 每个养了养了，放，放那在外头啊，也没家的，随便跑去我们家，不猫每天，下午啊，晚上啊，早起啊，去你家，后尾开这食盖，跟你吵死，这连抓老鼠都不抓。um

啊，这东西 um 头次有啦，小小汉时间 um 种黄梨啦，胡椒啦，这样碎碎咯，好这样的呃，吃的东西呐，啊，种一点啦，啊，出味这样啦，完后日黄梨熟了，咱杀来吃咯，这样很欢喜啦，这样呐。

um 公共服务，是讲最重要是讲 um 是讲有 guard 啦，有 jaga 这顾门啦，哒别人不能进去它就较安全咯。

um 古晋的天气就最好啦，有时好，他也没讲多，多坏，好有多好 pun 有时天气又时凉凉，有时就多热，有时就有雨。有时得

um 洗手嘞是因为，啊，清啊，清洁咯，不讲他不，不肮脏，手这款黑黑这样款吃饭，吃东西，手拎拎拎，细菌很多，是讲洗手了较怎样要较好，较清洁嘛。不会讲吃了肚子痛啊。

um 我们银行的看法是讲过头方便。um 对有好和不好 um 不好是说什么事情晚上上网都是可以过数。以前没上网时间，还要那等，等到早起头我们人起来。这阵没咯，这阵是讲你的身上有钱就可以用掉了。

头次小小个 um 啊每次听母亲讲中国那个 um 唐山哪里那个故事啦 um，内 um 啊你去捧尿盆咯，这样你捧去倒时间 um 不看到天气冷 um 门开 um 他欢喜 um 快点尿盆放下。哒尿盆放下，要去拜拜一下，哒他门就给关去。哒每次听我母亲讲。

游泳游泳其实是很好的运动游泳当运动 其实手脚，全身都动 游泳是很好的运动

我 suka 交这，这样朋友嘞是因为他，他对我家里人很好，了，他会对老人家尊敬，他会做这呐的什么他会跟你扫，扫到清洁清洁，好像讲，了我他会时间到会叫我吃药什么，会通知你，那是很呀较好咯。

我一天那个 um 兴趣是，看电话里下的东西，每天这样看。里下，电话里下很多东西，故事好看，um 了晚上我也这样看，看到晚上后里睡一下，它里下哈很多好看啦，电话里下。

um 车子啦，车啦，罗厘，asal 是车的，较多是可以啦，较多会晓驾，因为你会晓驾车就是什么车较多会晓驾。你讲 bus 那种那个是没啦，驾大船一 tan 那种是没啦，车子那种差不多。

我们那边学堂 um 啊只一间啦，um 小学那个啦，um 每次孩儿我们孩儿 um 跟我们家学堂不远，孩儿就走路去学堂读书啦，了学堂那里 um 学生也很多啦，了我也免大人齐去，孩儿自会走路去。

um 手机啊，在哪里收视不良 um 好像在地，地库啊好像讲 parking 条啊，parking 车啊，好像讲 supermarket parking 啊，车库啊，还有时在这呐的郊外啊，um 较多收不到线咯。

我啊用科技做什么，用电话咯，um 上网咯，看电话，看，看东西啊，um 写信给人啊， <laughs> 打电话给人，科技这样较易，我能够做这样的东西。了，是这样 nia

<noise> 大家每天的生活噢，每个卖东西 um 了拿一个电脑那小小那个 um 小小那个 um 东西那样按，um 这样每个啊算，算数全部很易。um 计算机啦每个全部有用，卖菜的每个人做生意用，较方便这样。

我们的国家嘛，古晋马来西亚，在古晋是，马来西亚就是 Tunku Abdul Rahman 我知道的啦，传奇人物，我们的创始全部时头，um 了还有我会知的是 Mahathir 咯，啊，他人当今就是这样讲啦，你啦就历史人物咯。

科技，我当心那样新的科技，我没当心什么嘞，我也，因为科技东西，我们也没什么会使，除了手机 nia 家人跟看电视，跟上网。对我们来讲，对我们来讲没什么有关系到啦，科技，是讲啊，打电，打电，um 他会捣蛋。

这阵的科技 um 电脑啦，啊，里下还能够教人煮菜，也能够教人做生意每样，打字每样，啊，孩儿 um 也能够读书在里下学，学它的东西里下。啊，了还有很多嘛，电脑它很好啦，能够教人很多东西呐。

我啊,其实是二十四小时了是， 每个钟，[da da] 每天都用着的。每日就二十四小时了，最少也用二十三小时，二十四小时，至少是那样，机不离手，怎样吧，每天就这样咯。

我其实的说 em，想念家人，那末打电话给他咯，最近科技用电话联络嘛，不就是不会 call，多数是这样的，假如有本事说，是说喜欢去找他咯。

<noise> 我们地方这里投票五年投一次想投谁就投投票必须排队手必须沾点墨水投票五年投一次

在这次投票是讲成群结队咯，比如讲今天，诶今天要去投票咯，投票咯，他们朋友招招了去去咯，um 有的就作伴，排排去，um 自人投自人的。有时做工人自己去。有时招招了排排去咯。

我 suka 去外头运动，了跟那 um 孙每样那那齐出这样去走走 um 去公园咯哒 um 事情 um，咱就那里慢慢的，咱走路，哪都好玩。um 大人也，也较好地运用，um 每天我就齐齐去外头运动。

我就希望，um 每天都一起运动，jogging, 保持健康咯，每早上去 jogging 啊，早上下午啊，晚上啊。，还是做一点重啊，重的工啊，好像说就咯东西每天在那头做工咯。

在我们的国家 um 要找，要找 um 律师 um 就是因为我们哈有一点东西发生哒我们去找 um 律师 um 倒脚手这样，um 比如讲有时哈 um 我们跟人吵全部啦了，哒事情有时做么啦吵架每样有用到律师咯哒咱去找咯。

我的家庭其实严格预算是没啦，是有多少就花多少咯， <noise> 有多少花多少。也没说提早去预算的啦 um 没预算，没预算是讲 um 要吃什么买什么就吃什么咯，买什么咯。

咱们 suka 那个啊，有时 um 衣物咱看到很美那个 um 啊，哒咱们 suka 啦，有时好像讲美美的东西咯，咱看到这样的东西哈很特别啊咱们就要有咯。啊，衣物有时哈有花绿绿这样的衣物 um 咱也欢喜咯，咱也要有咯，就找咯。

非常快乐的时刻就是每年的三十晚，um 我们,啊，啊，在那，我的 um um 啦 um um 啦，全部有回家咯，咱就准备去吃团圆饭咯，出外吃饭，会很呀快乐的时刻咯，这个经验是很呀特别咯。

um 较多是，我们看电视较多是看报告新闻啦，连续剧啦，啊，跟单片啦，so 这久看戏，它广播节目是讲报告新闻较多啦。

游泳对我们人 pun 是很好，um 了有时啊我们也能够去运动这样游泳，tapi 咱就别去游到远远去这样。um 对我们自己本身 um，会游泳好啦，um 别讲不会游泳，也危险。

um 白雪公主咯，还有米粉的书咯 儿童的书 um 我有知道的是白雪公主，七个小矮人。

我们 um 啊有，有一个那呐的东西我们就 suka 做衣物咯，有衣物咯，um 人要叫咱做 um 咱也有好赚吃，了咱自己本身要做衣物，um 咱也会跟他做，um 免给别人穿，咱们自衣物穿了美美这样。了咱也在那赶快，um 人请咱做，um 也有钱咯。

科技融入教育，就是电脑 nia 咯。当今是电脑啦，ipad 啦，这啊呐的东西，剩的我们就甭晓了，较多是电脑啦。在教育中呐。

当今老人用科技是什么用上网，um 看，看，看戏，嘞孩儿嘞就打 game 玩游戏，上网玩游戏咯，就这样 nia 咯。

我 suka 那个色 um 蓝色啦，红色啦，黑色啦，因为 um 我 suka 这样色，完我那家东西也，也这样色啦，红咱看起来也欢喜这样，啊，黑色也较多陪衣物，啊，红色咱们穿，穿了也很欢喜，啊，完蓝色也欢喜，啊我 suka 这三色。

um 这样 um 帮助人 um 有的人会报效东西呐，米啊，每样啦，去，去 Centre 啦，了有的肥皂粉啦，不能穿这的，不能穿那个，嘞挷一包一包提去报效咯，帮助那样的调解人。

帮助需要帮助的人，就是讲，没啦，是讲怎样去帮助嘞，这么多人啊，是讲刚好遇到是讲，社会呀，社会最多是做较多，做较多，啊好像讲去做捐款，完就有较多捐款呐，倒脚手咯。

um 我们是讲 um 它的东西，买这样的花钱那个用那样的，我们较多用 cash money 啦，um 这样的 um 这样的 um 支付宝我们都甭晓。um

我喜欢每天 慢慢走走运动对我们身体好我们老了慢慢走每天走走走运动也对身体有好处下次老了还可以走路

在我们国家，心脏病，糖尿病，血压高，啊三高啦，较多很多人得。啊，因为我自己 pun 是这样咯，甜尿啦，甜尿啦，这个，血压高，嘞很多病，全部是这样款的咯。

um 我对那样的走路那个时间没啦没什么看法。是讲 um 有的身体没什么，没什么好，就去走走咯较好咯。um 那样样咯。